Aba name abunomi uwe ma ugi urin ubuyi uwe ma umoma bu ubu zhi mani izhɛ iyɛ abu shɛ bun a da nab u shɛ sɛhe bas ha butu na bishi buna guga o bushɛ bas ha butu na bizha najalaka ci iyɛ, bishɛ bas ha butu bitu logogo tum aba uluma luma uwaba bu na mana bishi bayaga in, butu buyi shɛ ba ban aba jale kaci iyɛ ibɛ po do yana mi bishɛ shɛ ma guga kuka gana ata bushɛ ga at zha ga bana abi bani bizha batwa nab u jay lo biye iyi n aka abu hipi ibe ka agwatoma zha ma bu pana re ibe she uwe ma abu lupu iyi biya awatana zha mabu pana re abu yagawa a hasa bizha shi ba guga agwatana bizha ba kuba ma bizha ba twa na butu bibiyɛ na do na abu zha da, iyi na yashɛ ulanishɛ tizha ta ya ga oyijilo uwe o, yijilo tiya jilo tu we masha nu masha mu uue ibepo ya lani uwa ma yashɛ ga ba aka elele ga na mi ma jala kaka butu ba elele na b aba jimi uduma ɛzha ma kuba uwa ma udumu muba mishi iyi na zha ma biji go uwe a jimi ya biyini ubiyano umomu mu umuma mudu zha ya kana ugombo. Yashɛ uwe ma bishi ni nu urin nana zhɛ shi bizha ba kuba ma gba yashɛ a bu shɛ bu say mau bu zha otono usue ama aka ata abu na mi aba jala kaka iyi biya a bada iyɛ bɛyɛ bizha ba ku ba ma ma mawu mu ba zha sha atulana to isha ama ulani sho bizha ba kuba ma gba ma butu buko zha guga bizha ba jiji hown urin uba bizha ba guja nɛ iyɛ wɛ tuda iyɛwɛ tuda ka uzhishi o ubɛ ya tani cimu tishɛ ta yaga uma sha mi biya tizha ta wani kinji maun mutu nu uhana ibuyi ibe pa urin ubiya uzahɛ mɛ aka na abu bani abu gushɛ ji iyɛ abu bani na butu biyɛ bizha mani ma sha mibiya ayɛ aka ata abu gurɛ bi zhɛ ba hin mau olugo ja gazhɛ na gana gaja na gana ga jana urin bu zha ya zhima yash ama yash wamagha nike na ohigo buyikul bu abu zhɛ ba lashɛ ga ukuna bi aba da usuyi suyi uwa ma bani jalakaci bi shi ba jalakaci agana na urin ata bu zha ma bu kulana kulana gahu butu buyi ta na ma nu ukudi ubuyi ko biyi ko shɛ bana ma nu ukwo da ubutu buyi ibɛ ya yani na a kpala ishɛ mashapa urin ubiye. Ihana shɛ ma aka elele nag a ga dumu tajala kaka aka elele ga namd ni ɛba iyi harɛ nu buja ban a iyi hari howe gag a zha nu da ujudu ga zha ga guri nu da go du at ɛji ɛji kaka in hin jita a cipi ɛ jɛti zhɛshi sami golo jala kaka iyi wa da abizha pai bizha bu jala kaci gamba ga abu kubi a pa ujiji she o abu kubi ga jiji ape izha ma hula ma jala kaci ohi gona ukrɛ bi tani ya banɛ iba shɛ ural mu ma guga na mu. Miɛ nay a iyi biyɛ nana a majala kaka ushɛ uhla ma ma bana ma zha kuka ma guga na olugo na atamu aguga ga ma zha muna hunga muna da ni ya muna da mana umuna na ma hugulo ushi she batu gana at o ibɛ ya wani ma umamu bu ta gaga un unu muna aka na abu jaji umuma bu nu muna uma sha mu we zha atani mau. Na a gwatana ubu bi pani bufu buko zha botono uhana uwe butu buko ka agwatana ubi pani wenipo iyi jishɛ ufu hown rɛ we nap o ina ike zha ya da bugo bizha ba kuba gana ata agula tana ka ubu panishɛ kuma maun bu zha ma tono udamu mau bu ka tani udamu bizha kuba magba izha shɛ ma bu biyo no izha sha iyi na zha ya sha iyi uwe akana abu bani ga bu a guma uhen bzha ba zha ba rɛji a bi rɛji nu bunga ata oto ata abu tani urɛin ga na abu tani bizha ba ku ba ma gba urɛ uwe nu umuma ma bi shɛ lani mau bu ogu izhɛ ya sham au ba a zha asha ɛyo na azha a gozhɛ gono in Mau bu zha sha iyasa yashi maw bu zhayi yau yibika zana zhaji o bish buzundo bizha da nayi bizah ada naye bisha da nag a ama olugu elele a butani, ama olugo elele yau ba tani a lishe jiba yala iya yaya bi uma ata a baji zhimi uhlano po ta a mapi ma bu jiji she bu she butu nana ba jalakaka ujalu g aka shiwa ma ga ba bu mama pani ma bisha bas ha butu buyi shi butu buyi na shi butu buta tu sahi bishi bas ha butu bi biye ibe po urin mu she ma aka elele ga bani ga zha nu da ungundu ga gure izha mazha ga yiyinmya izha ma guga nu mau mimi ga jiji nu ma mau mi at hlajinii ma umuma mu oko agwa tana shapi ɛje rishe ma umuma mu shɛ iyɛ na azha a gaga nakuyie ga umuma mu shɛ iyɛ yin a azha a taja un ibe po yama yana akpala aka elele ishe ma tula ukpagu nab u biyani mi tishe ta ishɛ ji jaa umuma, uhlema mau mi mizhɛ mɛ bayɛ ga oko ga zasa bag a pani. Aba mulmi zha hin bishi mi shesh ba gugo kaka a bishɛ butu na ba jalako cin ba buna na ohi go ba zha ba pai ba zha ba gure ba jala kaki maubu du to tuhulo gana at azha hin bishɛ a subɛ, ama ama ko bino asubi sha shi ama bu jishi a zha hin a zha a hin ci ba gana otulongono doblozhi doblozhi izayi eldele ɛri a do ulani shɛ ma shɛ ga na ato atu bag a tishɛ amaci. Ilani uwa ma atina mi ta ishiji to shikano ta ma ma utu nu ishiji jalakaci iyi abujala kaci in a bu kubu kubi jita oko yau bu kubi jito oko abu hlani iyi bizha ma bu hin er a bu maki ci a bu gushi ja ija yashi abuzha nuda trinki gab u da yashe a bu zhashe na da ugundu jita uhinjanu tizha to zha da atu bana bu tizha tu jala kaki ujita bizha ma ba ma ka bizha bah in alugo ati zhana a him atu ba nu muma tu tayi ma sunda a buzha tujala buzha ba gushi ja jita a bugushi ja buta zha sa in ma uku re bi ata abu gazha bas aba zonu un ya na ruta bu ushi iyi na zha ma bu biyono aka ata abu zha, abu zha hla bizha ba kuno ya mana ina na she ina hin tiyama ti be ta bibana gani na aka ata bizla shano yi bu buzha ba saga una shi ma hin zha kayi hin zha ha saga wani po ulan shi we ma abashi a guma he uguga kwa gana ata o zha ga rinja, a buriya zhaji upani mawu mu bu iyi biya ayi butu buko zha bah in bishe mila bu dani she gana at bn bu budani shi gana ato ishi she tela ma bishi bu uba dani bani nab u ubu dani she bat u pana gure kin jam au bu zono an nu huna biya ibe pa yama yana na akpla ishe iji triji ishe she ama shapa la ma she ra nu da triji ba am iyi na a she ma sugo mau mimi nu da trathi a ma gunkici. Ata zhaji ata guga atu ban a a ba uyani akpala ma ishi ma ku ba gana tum au ma athla ada, azhu ma ina mi du shy a zhu ma gana ata iyi butu gumu i she ya sha umomigonu abu kubi lyi biye nu uhe butu jalaka ci in ilu ma shapi in ama ta shapi ma sha muwe. I yi kari shi iyi uhle ta abu kubi uhla mi kari yashi ta abu kubi ga bani hani gag a barii ga kuba iyyi bye izha ma hotono ma hin iyari gana na ku abu gushi ji inji izha ma bu hla, izha ma bu hla, aka nag a bani ata gabu hla izha ma sashi iyi beye ata aka nag a sahe izha ma gura izha ma du lu ilu nu hen me gamba du ishe ma bi so gono mau mi ma ya bi in. ibe po yama yana na a kpala umuma mu shi ya zhima tu baji in she ne be yashe tumama ima yashe to tumuci tub aula ta talayi bashi ki ciji uhen ba ta tani ci ibe ilu a bush ba bani du ma umami bu uzhime biyajilo bu do zha ji bias gono bu du ta yashe buyojilo bu butadu bas hi. Abu bi sagani bu du bizha ba kuba ma uma ma ba zha ya ishiji ijita butu zha bah in a ya shie uwe yibi kaza bana iji ugula jib a i yin a ba bisogono hawn ibe ishiji ummina gomu bi gushi eji u juruma du na alugo amatana ibe yama ya na a kpala ma ma jala ka kin a tiya na tu saw nu mauma tule tu su nu ma uma shani dola ishi ma bana. Iteli ata yashi majala kaci in ishi ma jala kaci e hale a jime ma ga zhashi ma jala kaci ga ba zha ba jala ka ki in maul bu zha otono uhana uule yashe mau bu hin buja lakashi o bizha ba kaba ma mau bu zha ada zunda muna shi muna you ko zhama da tuwala ibe tuba tuwali ta pana azha pana mau bus hi fubo akana a pani mauu bus hi fubo bizha ba kuba ma izha ma bu shana iyi ubu rusa mau bu talagani ba nu hiwe e abizha ba sasa iyi elele bishi uba yaji bishi za yi lele o ama aka ata abu pani an aya bizha kiba bizha bah in o ijia gazha maubua zhi maji abata talani azha atuna azha atuna buta bibye uwenapo bumo umama ba, ko mau ga moo a buyaji aka ata ata abujakaci a babana a ba pana a iyi elale a jala kaka hlanani a uwa a jimi ma a mapi ma gab u bu maci a tanta du tub a ta bizha ba kuba mamau zha a jarakal, zha hlapana bimaci iyi biya ta hin yashe shi yi bayi ta o uhlena po bi she ba va iketa bu maci shi ba da uhle ya bishi ba da in nu muma bu, umomo ga a bu mu gun aglatana ubu pani tu hlutana ta bula yu ba i she aglata ama ishiji shikono akana abu ishiji abu she kani a agula tana zha ma bu biyano ayi abu hin buzha she bas hi kono yi buzha ba kuba umama iba zha ya gulo akiuyi. Uhin bu zha sha iyi na azha orukoto atula ve na abu wani ha aba azha mabu kala ibepo da subu uhle momobu ma upjigo mumu abu akana abu upujigi umanla buy a zaci gab u du ujunmia na ba nu umama bu ibe po yashi unla ma tubana ta ti jala kaci tishi ta ya ga ukpan ta huri a jiji, licana po aka na abu jiji nu uhen a bu treshi abu biji shi iyi elele gata abu ji abai rajia a bu gun uhenn bu zha nama nuya sa ko butu ga zha yahasa ma bizha ba da iyi uwe nu masha mu bawa masha maba uwa zawa iyi bizha ba ku ba ma bishi mi a bishi me raji iyi gana ganana bana ibe ka ta she iyi na gata zha ma ida ko butu zha b aba ban a basa uhle, bizha bah in izhashi ma da o bizha guri bizha na nabu ibe ba zha bah in abin sagani akana abu bisogana bu ibe ba zha zhaja bay abo jito iko du gabu nu kai bu abia abizha ba ta ya uhin janu a bi macin hown guga goba izha mazha gabu du ka abi shi butu na ma mo to hingha izha ma zha de izha tizha di ayau mi oko ga jishi izha ma gbaraka gana na maji, in bi zha ba kuba izha ma bu pana ti biyono uba ata do izha ya pa nab u uhla ba tiha bu uhe abi ma bu ma ci mi ushi she butu na ma kalaji o jamba do izha shi mama kalago bizha ba kaba ma uhen hin izha ya shay a ogu oma a hin aruru unaba nu ihen ike arina at ana ma she gbeo. Atuma tuma ma pana umna umana po ta bizhash bado la kana abu hin buzha bada buven unina alumalima uba ba la mama kulanu umaba bana in umanipo iyi dala na zha ma bu kulana nu urin ga sami bizha ba da ubauta ba, akana abuji uba umta ibana zhi tuwa biya tub a ti zha ta bu hla uza aka abu zha ba shano nu umon hin agula tana pani shago no ogodo bu ula yi kata ubu butani na yazha ma bus ha na iyi yasa aka ata abi bani abu rage yaji yasa uhlanapo ubazubu a sha buwe am atwa gabi ufogo howa amigo unningo ata gambit hawi azha sha a ada ugudo iba ya wani uzumda nana yada butu ba shapa nab utu falla ayimi ba a hin bu zunilo na o ayimi zunda ata ayimi bu uwe ibe pobi hin bu zha shi ba da ugumdu o, ama gab u na bamo umoma bu nu uhana biya bizha khiji umama bu oko abu pani aba agwatano ubu shapi bizha guga na ulugona abu na umuna bun a nu ya sa hlenipo ni yin a aba bus hi lani a oguata abi shelani a bishi magba tulomo gogo to waba tu zasa ba o, umenipo bushi butu na bada ugundu yaji uhpahin aka lata a bu guri ta wa biya ti zhaji ni be yashe a bujiji gbe ciku tu wabi ya ta ata tuna yashi gana g biyajilo bu bahon utima ok bu gba raci ba gushiji iyi ya hinlo. Biyish usubu do buyajilo ga mi ba gushiji ugudu ga ya a hin hito izha du ma wabu izhɛ ma gushɛ go do tu wabiye ta to jita ba zhaji bamo tuma ba motuma tata ba gushɛ ji da ya ukiribi aba bizha bagushɛ jia ya ukuribi ata bamo tunu asha ga bu tuba bijijiya ibɛ tuba she ya ina bu ɛshɛja do zha jala kaci. Tuma ta at aba ma zhaga du hun in, uba zi ata bayaji ibɛ bayaji mahin at ba yayaji mu ba bayaji do tu waba tushe tu kotu ko ibe zhaya sha butu buyi talayi ta at aba yaji tub a ba yaji abu ishɛji bazha du ba da noko ba da du uhuri bu, ibe po ina ike b aba ba ta diela a akana abuto idida na butu ma kapishiji a hilo bizha yaga atwa oko du ka unaba bato ughe bizha shiɛ a ado uwɛ ma abu she butu bayi jalakaka iyi na ma jin butu byi ba elele she ba ɛshija uwe ma jalakaki akana abu jalaka kin umo henbu uwe ma uhin bu shɛ uhe ubiye a jimi ma uhen bu shin iyina zha ya zhu ma a rukuku ubiya nam.